Për me fshi ni dhomë me thithse në mënyren ma efikase e ma perfekte osht që me i largu krejt senet që jon nëpër tokë edhe që t’nxojnë hapsinë. Me i qu shtratat ma nalt, me i largu karrikat, me e lon tepihun ose tokën të pastër që kur fshin nuk t’pengon kurgjo edhe gjithçka pastrohet. çdo pluhun largohet.